Fomba fiasanà paigna aminà randrana, <hesitation> paigna zany <hesitation> fatansena hoe misy vanginy maromaro, de vanginy maromaro igny anh atao amin'igny zany randrana, de rehefa tafiditra agnelagnelan'ny vangin- <hesitation> paigna maromaro igny randranao anh de afaka s- <hesitation> rohitinao amin'ny tagnana de mia- tafiala miaraka am'zainy koa i i miraikidraikitra am'randranao iny.